mashin o'n petal jebe takkata haa banduu gwaddo kusa be berde mako sai a anda no berde mako fiyata mashin mei don belita gwaddo mei toh berde ma don fiya sadda-sadda mashin mei o waawan signal haa bandu ma sai bandu a dighan dodduko fikam berde ma yahan normal toh boh berde ma fiya sosai o'n mashi mei o waawan hanjin ma tura signal sai a yaahai yacca bandu ma fo'ittana fiko berdu mei berde a dingha berde normal non-non mahin mei naftirta sendig signal in and out haa bandu ma